yaw kuku nye man kasi didi, awa wan awada be legal non non ay ahella legal ma awga nye man non non hatu labi awusba ma boha hewa siwak, ma bonon non hewa brush be maklin awada kadi se awga ekwa awga han nye man nan non awusba awusba, nuti wan awuta